لو كنت مضطرة ان انا نثبت عمر واحد بقية حياتي أكيد كنت هنختار عمر الطفولة. الطفولة والبراءة هي افضل مرحلة في مراحل حياة أي انسان، لان المرحلة داي خالية من المسئولية وخالية من اللوم والعتاب والعقاب. كانت مسئولية كلها لعب ومرح والانسان كان بيستكشف فيها كاتير، وأي انسان يتمنى يرجع طقل وأي إنسان بالنسبة له مرحلة الطفولة هي احلى وأهم مرحلة في حياته.